أنا عندي صعوبة في التنفس، ومشكلة في التنفس، ما أجدر أكتم <hesitation> أكتم نفسي تحت الماء، يا دوب يلا أجدر على بالكثير خمسطعشر ثانية، ما أجدر أكتم <hesitation> أكتم نفسي أكثر من كذا، طبعا زمان كان ممكن أكثر جبل ما تصير عندي مشكلة في التنفس، بس الحين <hesitation> خمسطعشر ثانية بالكثير.